اكيد طبعا كل ما الانسان تقدم فالعمر حياته بتزداد صعوبه و بتزداد مسئوليه لانه بيكون اتجوز وخلف وعنده اولاد دايما بيكونو مسئولين منه و كمان زوجته و اسرته بالكامل بتكون مسئوله منه فا بيكون عليه كمية ضغوطات و مسئوليه لازم ان هو يلبيها فا بيكون عليه مسئوليه كبيره ججدا لازم ان هو يسدها و حياته بتبقى معقده شويه